<hesitation> hewan yang cepat itu ado citah, ado anjing, ado apo lagi yo ado babi, bai tu lumayan cepat jugo tu <hesitation> terus ado- o- o ado apo lagi yo, <noise> ha- harimau, ado singo, ado- o-o ado- o- o apo ular, ular termasuk jugo cepat kalau dio lari tu, kalau untuk hewan yang lambat ado kek kuro- kuro, ado labi- labi <hesitation> ado apo lagi yo <hesitation> mungkin itu lah bang